Yoo gûrso-ã zaga ŋgullaha yûgurtĩ yê yûgurtonãá yê, yo mura du zaga ŋgullaha yûgurtĩ nû gubudi hadiri, yûgurtonãá gubudi hadiri: Zaga ŋgullaha yûgurtonãá, gûrso-ã muro tawo, <hesitation> yunu turo kohiĩ, balak karaha ni du maĩ, yoo ôrozi, baraniĩ, ôrozi baraniĩ, tîje <hesitation> horkusu tîjara kohiĩ, gûrs čamuũ ni bui maĩ, yoo gûrso-ã buyunoo, karaha mai, karaha-ã mawo, karaha-ã su balak tîyara kohiĩ, wô ni ndedi, ôro ni ndedi, <hesitation> karaha-ã halaktini, <hesitation> karaha halaktunu ni aũ ni su nohi, <hesitation> aũ ni nohi, asar yûgurti, tîjaha gali gunnãá to turo. <hesitation> yina mundu zunda guda yida. <hesitation> Muro ôrozi-ĩ budi tammo togusoo, balak <hesitation> anna-ã ha mannu budi, ši ni yemmo ni tohi, nozundu hunã, anna-ã ha ši yemmo ni tohi, yoo aũ hu aya tammo ni tohi, yo ôrozi-ĩ amma barayinĩ balak <hesitation> karahaa čû hakunoo, <hesitation> šiyunú, ôguzuu ni barayini, ôguzuu-ã šiyunú balak tuzoo barayini, tuzoo-ã mannu šiyunú balak <hesitation> karaha bui barayini, yoo karaha ni bui barayini, ôwonni šiyunú, balak karahaa buya čû barayini, to mannu šiyunú, balak yagaba, yagaba buya barayini, yagaba buya barayunoo mannu šiyunú, yaabi-ĩ kûnduri hunã zaga tûri-ĩ barayini, <hesitation> tûri togusîe barayini, <hesitation> to gunna yaaba čû, ôguzuu yidawo mannu šiyunú, <hesitation> ôwonni muro ôrozi-ĩ lôko buyunoo, aũ hu aya yidannó togusi, amma, aũ hu aya yidannó togusi, odo ho ni aya yidannó togusi, yoo numo hunã ha ni aya togusi. Yunu numo hunaã ni wûdur yidanú, yoo aũ ba hunu hu ni wûdur yidanú, yoo aũ migizi hi ni wûdur yidanú, yunu gunna wûdur yidanú ni muro da hunuu borsu yunu ôrozi hunã borsu layi čîde to koo togusi. <hesitation> yo ôwonni <hesitation> sûgoi nûŋgurĩ <hesitation> aũ gûrso yidĩ, yunu gunna yida, <hesitation> adiba-ã môšee-ã tûrroo mannu môše-ã ha layindi, têlvizoũ yidao têlvizon barayini, aũ môši-ĩ, môši-ĩ burbo-ĩ hi layini, <hesitation> anna a mannu miškile hakini, môši-ĩ yunu gunna yida, aũ migizi-ĩ layinoo muro barayini, ai miškile gûrsoo-ã. <hesitation> ôwonni <hesitation> ŋgo yûo ndûusi mannu kuyo, yunu bui barayunú, nû yûo ndûusi-ĩ budi tosú togus, <hesitation> yaabi kôridudo barayini, ôrozi budi barayini, dahaba barayindi adiba-ã, <hesitation> gona čû, ôguzuu yidîe barayini, <hesitation> <hesitation> dahaba mundu barayini adimmi huraša-ã mundu barayini, yoo yaabi tûri bôli bui barayini, a gunna miškile. <hesitation> Ai miškile turo, <hesitation> yoo ôrozi-ĩ muro bui du balak ôrozi-ĩ zondu lôko ha, durog yê gunna ôrozi amma bui barayinî čûwo, ôrozi hakunã gunna čabčini, ôrozi zondu ni čabčini, ôrozi gunna durog yê yoo hašîš yê yoo gunna čabčini. Odu to čabčunoo du gorsu ni čî, yoo du gûi ni čî, yoo du aũ ni nohi, yee to koo <hesitation> aũ, anna ni du čati, gorsu bui yerčini, ôrozi-ĩ su turtadi, a mannu miškile turo yida. Ôwonni ôrozi-ĩ muro budi buyunno togusoo, unda ha mišekila guda njeni, <hesitation> ôrozi numa du <hesitation> ôrozi du anna čîki, unda ha miškile njeni, ada nuã ni anna čiti, yoo a gunna ôrozi-ĩ miškile hunã, aa ôwonni <hesitation> ôrozi-ĩ muro unda laniĩ <hesitation> ada masalan ada anna ôrozida-ã ada guda-ã layindi, ada anna ôrozi yidadã, ada hundã karayundú Karayindinãá yiŋgaldu ada guda-ã ada taa ha layindi, ada taa ha layindoo, ada taa ha layindoo mura odu kara-ã yusopi, kara-ã yusopu ni <hesitation> ôrozi barayindi. Ôrozi-ĩ ni hakundú, yoo îlim ni yidadú, to koo togusidi, <hesitation> muro karanuũ ni mbo îlimma mawo ni amba turo-ã na, îlimma maamo togusoo, ôrozi-ĩ mbozoo du čî. To kuĩ muro nû anna-ã ôrozi-ĩ kandamayundu ni kara-ã yusopu ni îlimma yusopi, îlimma yusopu ni ôrozi-ĩ barayindi, ôrozi-ĩ baranîĩ gibenuwo, sûgoi îlim ni taú, ôrozi ni taú, to koo togusi, odu numi-ĩ ndû amba? Numi-ĩ mannu sûgoi tedi, numi-ĩ anna îlimna yugonnoó gubia tedú. Yo ôwonni <hesitation> numi-ĩ <hesitation> gûrs budi čî balak, nû <hesitation> balak <hesitation> hakumma nû numi-ĩ yibeyunú. Sôbob yibeyinãá gûrs-ã budi čî, mbo nû gûrs-ã bui yugonnoó, kînni kînniĩ čûwo Yibedini gûrs-ã kînniĩ čûwo, anna-ã gunna dûle, gûrs-ã bui togusoo anna-ã gunna gînee togusudi, gûrs-ã kôbore, numi-ĩ <hesitation> mbozoo tira čûo, hakumma tira-ã mbozoo yibeyini, kôi nû tira yibeyinĩ kuĩ gûrs bui, <hesitation> guru ni anna buya-ã čubudi, guru ni anna to di wônnu čîkã čubudi, muro di to di wônnu čîkã ni čubudi, to koo di gunna du wô kunu-ã ha tigiri. Bui-ĩ čoŋu tewo teî kunu-ã ha tigirĩ gunna čubudi, odu halas <hesitation> horkusu togusú. Horkusu togusuno, togusunodi, gûrs-ã morčini, horkusu-ã ni dûli tohudo yugó, <hesitation> gûrs-ã ni kôi bozudo yugó, yoo ŋgo anna-ã dûle, lôko ŋgo gûrs-ã kînniĩ čîĩ ni anna-ã budi dûle, gûrs-ã bui yogusoo muro aũ gunna <hesitation> gînei, aũ gunna gînei gûrs-ã čubĩ bes barayini, <hesitation> aã ŋgo, ŋgo ôwonni Čad burbo, ŋgo lôko piturol <hesitation> yugonnãá burbo, burbo ŋgo nû foũsienera hunã mannu gûrso duan yê gûrso ôrozi yê gûrso duan yê. nû lukurî lôko piturol čuruwo, ôrozi bui lôko hakunã, yina yibenî, yunu yibedinîe morči, ŋgo lôko piturol yuguruunãá mannu lokola ni tudombidî čûo, yoo laptana ni tudombidî čûo, tira ni yibedindî čûo, numi-ĩ ni sartini bôli tohî čî, <hesitation> nû lôko òrozi bui liĩ tira-ã ni yibedindî yugondú, yoo laptana-ã ni zo tûge suru yidadunná yibedindi, yoo doktora gala ni yugondú, maziin, <hesitation> nû gûrso-ã budi bui čîidi, yunu dũli togusî čìde yugó, to ni to koo. Aã yoo mbo gunna hadirî tîyiĩ, <hesitation> ôrozi-ĩ nozundu hunã yê yina hunã yê gunna hadar, ôrozi-ĩ zaga bue zondu-ã gunna hadar, nû ôrozi-ĩ muro yugonnó togusoo mannu, miškile turo. Amma muro ôrozi tamoó mannu miškile, du yunu buîe ni maĩ ôrozi-ĩ, dawo yoo yunu horruũ nîšie ni maĩ, yoo yunu du du hanîe du hanuũ du hanîe yagabi ni taĩ, yebenuũ yibeniĩ, yoo yunu buîe ni maĩ, yoo yunu eredu du susa mûie, susa ni mûĩ, čîidi to mannu ôrozi tammoó haki togusú. Yoo ada nuã daha-ã kayuã barayindi, kayuã yidadunnoó kîri čidi, kayuã yidadunnoó yizi-ĩ čubi, mazu njîn, yoo yala nuã gunna mannu ši basi ôrozi yidadunnoó, êgi čidi, <hesitation> êgi čidi, yoo ôwonni ôrozi-ĩ tawo kayi ni du maĩ, yunu su nduganîe ni maĩ, yoo ada nuã muro lokol mûwo, lokol ni mûĩ su, du karayindi, du gilama yêe yoo kayê yêe gunna yebuũ yeũ ni karayindi, kayuã ni yebuũ ni čûuŋgi, du. Ada nuã du lokol karayindi, amba hunã, amba, toi amba, yoo tawo ôwonni kayi maĩ, su kônuũ ndugani, to ni amba. Yo bizi-ĩ muro <hesitation> nozundu, nozundu hunã <hesitation> masalan unda nû, handudo hanuũ njî ada nuã ni tam, bizi-ĩ yiŋgaldu haki, ada nuã tersummó tohi, <hesitation> bizi-ĩ yiŋgaladu ada nuã tersumó tohi, sûgoi odo guru balak aũ hu yeĩ, haki tersumãá yiŋgaldu, aũ to hi zo, diŋuũ ni yiders yidersu njenîe yiŋgaldu yeĩ, to mannu so bizi-ĩ turo. Yoo ôwonni <hesitation> odo nuũ guru teu gûyuni, bizi-ĩ yiŋgallu ndubi yugonnãá yiŋgallu teu gûyuni, <hesitation> unda mannu balak ndeu ni marat zondu guru kohiĩ, a mannu bizi-ĩ yiŋgallu, <hesitation> bizi-ĩ yiŋgallu nuro ni zondu kohiĩ, ada nuã ni zondu yohidi, <hesitation> haki <hesitation> haki mêtirizenuú? Mêtiriz mêtirizendunnó togusi, ôrozi tammoó, <hesitation> toi yiŋgallu muro bizi-ĩ sa ôsusua. Bizi-ĩ sa, bizi-ĩ sa ôsusuu koo čini. Yoo bizi, bizi ôsusu du girra mudu čindi, uũ <noise> bizi ôsusu du girra mundu-ã muro <hesitation> zaga-ã masalan nû odo numa kara dunumma, misil aya ôulaa sp1 dunum, sp1 čoŋu terminal ŋgirišĩ haki, haki karatoruũ ni dîpulom čoŋunnó togusoo, to <hesitation> bizi-ĩ so hunu turo to. <hesitation> gudi-ĩ haki yala nuã kayuã yemmó, yemmodi, ndeu unda gûniĩ, <hesitation> to bizi-ĩ. To mannu bizi-ĩ yohi, yoo ada nuã tûrru gûyindi, <hesitation> ôroze annaa čoopi, buda annaa sûg-ã tûrru čoopi, yina annaa čoopu tigiitu četu budiĩ, to minnu bizi-ĩ so hunu turo. Yoo bizi-ĩ so hunu turo ôwonni <hesitation> kayuã didi annaa kua tammó koo togusi, <hesitation> bizi-ĩ yiŋgallu haki kayuã ni kobuú, kuba nuã lôko nani wasaga, anna gudaa-ã du, to ni bizi-ĩ so hunu turo, yoo yagabi dûli haki annaa koo taú, tooni lau guru togurkudo, tooni de dahu yidanú, <hesitation> haki ôrozi tamoó haki yaabi dûli yibenuú. To ni bizi-ĩ so hunu turo, masalan nû <hesitation> masal wo- wošinji, wošinjinã mannu ôrozi tamoó haki kumanuũ <hesitation> kayi ni taú, <hesitation> ôrozi ni taú, haki kumanuũ ndedu ni sura ndogusú. Kôi to di kizenu-ã durrunjini, a mannu <hesitation> bizi-ĩ so hunu turo. Bizi-ĩ sa hunã budi mundu, dîne-ã ha njûwo, bizinoo muro haki yunu unda daama, kohuũ maú, yunu unda daama haki kohuũ maú. Toi to koo, yo ôrozi-ĩ su kînniĩ ŋali hunã nû-su kînniĩ nûŋuri, ôrozi-ĩ ŋali hunã ôrozi-ĩ kînniĩ ŋali hunã nûŋurĩ, ôrozi-ĩ tawo <hesitation> ôwol bôdidi hunã muro, hago numa hago dûli gali, hago tammo togusi, yagabi gali tammo togusi, yoo kayi gali ni tammo togusi, to di baddu adibi maĩ, adibi mau ada haŋumo togusi, ada-ã haŋuwo lokol mûĩ, lokol mûũ ni. Karaniĩ, karahidiĩ, karahidiĩ, karahidiĩ, dîpulom čoŋi, dîpulom čoŋu ni odu horkusu hakini, odi-ĩ horkusu hakunoo, ai amba turo, ai gûrso hiduma amba hunã turo. Yo sûgoi unda hôsči wošinji, wošinjunã gûrso tammo togusoo, kumanuʊ dôula ndedi, dôula ndedu ni sura ndogusi, kôi tosu-ã gunna kumanuũ sura ndogusi, sura ndogusu ni ŋgullaha haŋuũ zabndini, ai amba turio. Gudi hunã numo du njîĩ <hesitation> yunu buĩ, čûsu du hudura yê yoo maša ambado yê buĩ, kusar numa lau gali, yoo anna migiza numi-ĩ du čîkã ha turkuniĩ, anna čaŋuna yê ača yê bûgude yê anna migiza yê turkuniĩ, ai amba turo. <hesitation> ôrozi-ĩ tawo karaha du gali kumayunu numo njoŋu tedi, to koo ni haki maĩ. Yoo ôroze ña yê aa yê du yuũ yaîa ni yobiĩ, yoo ada gunna ôrozi-ĩ tawo amba hunã. <hesitation> yoo ôwonni mbo nû <hesitation> ôrozi-ĩ zondu-ã ni hadar, gali gunna hadar, gûrso-ã, gali hunã yê zondu hunã yê gunna hadar, nû gûrso-ã muro yunu orrodo gunú, yunu ôbusu yidado gunú, gûrso-ã yunu muro mannu yunu asubu koo, yunu orro yidado gunú, to kuĩ <hesitation> masalan, matalan nû gũrso-ã aũ guru, masalan nû karaha, masalan karaha čebu čoŋ, karaha čebu čoŋã, karaha-ã muro yunu budi umportã ŋadu karaha-ã čuduri oor hunã du budi čidaa, ŋadu oor hunã du gûrso-ã čebu čoŋã, karaha-ã ha čidawo koo di de ada hunã ha mannu čudurú, toi a koo gunú, gûrso-ã muro yunu budi môhum du taú, gûrso-ã môhum du tammoó gali, yugonnoó ni togusú. Čîidi unda mannu budi môhum du tammoó gali, <hesitation> matalan <hesitation> gûrso-ã muro yugonnoó ni togusú, <hesitation> čîĩ mannu bil, bil du unda daamodi tawo, zondu. <hesitation> aâ gûrso-ã muro <hesitation> gûrso-ã amba hunã bui, <hesitation> amba hunã bui čîidi <hesitation> muro gala hunã ni mundu, <hesitation> čîidi muro bui koo ni zunda hunã ni mundu, to kuĩ muro gûrso-ã bui-ĩ amba-ã budi lanuú, amba hunã bu ziyada-ã lanuú ni gûrso-ã yugonnoó togusunnãá yiŋgaldu gûrso-ã muro kunu dûli di tawo fgali. Gûrso-ã muro tiri dûli-ĩ hi tawo gali, budi to koo di muro <hesitation> dunodo kohuũ maũ, maamoó gali, toi to koo.